اكيد طبعاً إني جيد في السباحة جداً لأن هي من أكثر الهوايات بالنسبة لي. يمديني أكون طافي على الموية بس أثناء عاصفة بحرية الصراحة ما قد جربتها. لكن انا يمديني اكون طافي على الموية <hesitation> لاكن لو جربت في العاصفه البحريه ممكن إي وممكن لأ .ممكن إي فتره- فتره صغيره لاكن فتره طويله لأكيد لأ